Meere, diɗɗi, nayi, jeegon, dietti, sapo, sapo e diɗɗi, sapo e nayi, sapo e jeegon, sapo e jetti, nogayi, noogay e ɗiɗi, <hesitation> noogay e nayi, noogay e jeetati, <hesitation> cappanɗe tati.